په یوه عادي هیواد کې ممکن له دوه سوه نه تر دری سوه پورې مختلف کبان وجود ولري څې دا کیدای سي د خوږو اوبو او د تروشو اوبو مختلف وي. د مختلف اېکو سیستم ، <hesitation> اغیزمنیي او مختلف ډولونه لري.